طبعاً دراسة الاقتصاد والمالية مهمة جداً في كذا جانب، بالنسبة للدولة تساعد في ازدهار الدولة ونشاطها ونشاطها الاقتصادي بالذات مثلاً تكون دولة مصدرة أكثر من كونها دولة مستوردة، يكون في تنويع للسلع والبضائع اللي في الدولة، يكون في نشاطات اقتصادية مستمرة مصانع دائماً وظائف دايماً متاحة للشباب، فطبعاً دراسة الجدوى ودراسة الاقتصاد والمالية مهمة.